Jaa aampani na reza, jaa wəda gurra5ak na kə aamai, jaa wəɗa gurr5ak kə zəggərr kuma nda səkka aaɗa naa atu na rezau, ko rri mbasaci ka dɗmu na wədau na rezau, da ku sunu, ka denaci nən ko kəma ci makə na sekkar ka dəmu na sikkau na rrezau. atu ampani gara ke nan.